Tong yil ga̱ zem na̱ nie ga̱fe ga̱n tong bak nlu'u tong niang nie ha̱ ga̱n nda̱ mar ga̱ gurum zem ɗega̱n baam ga̱ niang biga̱, gurum tong too men de ga̱ tang nda̱ gurum ko muop tang da̱ tuu ga̱, tang nda̱ gurum muopi muop ga̱ da̱ door ga̱de ga̱, ko kuma muan da̱ ɗoor ga̱ nzam, ko kuna la̱ bi ga̱ waar aɓi ga̱ sata̱ ma̱ dem men, nda̱ gurum, ga̱ga̱ wel nda̱n nda̱ gurum ba am gurum hok ga̱ wel nda̱ ga̱ abiga̱ satoo ma̱ de ma̱ baati, ma̱ tuot nyil ga̱ fe amme ba, kong ga̱ fe men ma̱ nan ho ga̱ fe a yilmen ta̱ bak, ma̱n tuot a bak ka yil hok ɗe mwop ga̱ na men i. La sa̱ na muon ga̱ tong ga̱ yil ga̱sampe ma̱ tong den ngepe gepe, ba wel a kazem muk tong i ba a biga̱ fe muap de tong shin i di nlu hok dem ɗong i ba ga̱ zem den tuu gurum ka koom ɗe ga̱ lap le sa̱ muk ga̱ lap le mar muk ga̱ lap le guen ko mma. To me tong ma̱ shin nɗang de bi hok ga̱ muan ntiem i. Ga̱ tong ouanang, gu shirin sugu mar mar, ga̱ nem ga̱ laa na̱en ga̱ nni, muop tong muen da̱ tuot aram de muop ga̱ kat ga̱ i de ga̱ kat wel i, ko la ga muan ga̱ ni ɗe ga̱n shin jel ga̱ pet, ga̱ tong puanai